නර්තනය සහ ගායනය ගත්තොත් මං ඒ දෙකෙන් ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න කැමති නම් නර්තනය. මොකද මං පුංචි කාලෙ ඉඳන්ම ගායනය ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. මම දැනට පල්ලියේ ගීතිකා කණ්ඩායමෙත් ගායනා කරනවා. ඒක මම <hesitation> අවුරුදු දෙකේ ඉඳන් තමයි පල්ලියේ ගායනා කරන්නේ. එතකොට පල්ලියෙන් ඒ වගේම මගේ ඉස්කෝලෙන් මට ගායනය ගැන ලොකු අධ්‍යාපනයක් ලැබුණා. මම සාමාන්‍ය පෙළ <hesitation> විභාගය දක්වාම ගායනය විෂයක් විදිහටත් හැදෑරුවා. ඒක නිසා මට <hesitation> ඒක සම්බන්ධයෙන් දැනුමක් ලැබිලා තියෙනවා. නමුත් මම <hesitation> ඉතාමත්ම ආස දෙයක් තමයි නර්තනය. ඒත් අද වෙනකම් මට නර්තනය ලොකුවට <hesitation> හදාරන්න අවස්ථාව ලැබිලා නැහැ. ඉස්කෝලේ යන කාලේ නැටුම් තරගවලට ඒවගේම ඉස්කෝලේ <hesitation> විවිධ වැඩසටහන් වලට නර්තන ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක වැඩිදියුණු කරගන්න <hesitation> ලස්සනට නර්තනයේ යෙදෙන්න මං හිතනවා මම <hesitation> අවස්ථාවක් ලැබුණොත් අනිවාර්යෙන්ම නර්තනය තවදුරටත් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා.